हैने तुइ मोरके कतु खाली उहे उहे बाटवा पुछतेक पुछ्हेट हसही । जखाने फेरी उहे बाटवा पुछै हसही । मुइ कतेक चोती कहके यहावाअ काम कर्साहु फेरी यहावाअ काम कर्सासु फेरी । तुइ मोरके उहे उहे बाटवा कते चोती ओथिया पुछसाही कहवा काम कर्साही कतेक बजे से कतेक बजे सम्म काम कर्साही । कतेक तोर तलब देसउ । तुइ कतौ बेहनही जेसही पण्हे हेनतेन हेनतेन तुइ मोरके कतौ खाली उहे उहे बतवा पुछसाही । कतेन कतेक चोती मुइ तोरके जवाफ दे सकले बणसु इहे बतवाक लागी । इ बतवा वथिया जवाफ देइ देइकी तुइ हैने उमछाइ मुइ कन्सुक उम्छा सकलासु तोरके इ बतवक उतर देइ देइ देइ देइकी । उहे उहे बतवा सबदिन हलही पुछइ । जुन फेरी उम्छेतइ जाकर फेरी ओथिय नाडौल लगताइ उहे बतवा हजार चोटी पुछैकी । उ जुन फेरी नाही सकताउ जखना फेरी कहे इहे बतवक जबाफ । जखना फेरी हसै तुइ मोरके उहे उहे पुछै ।